میرا دوست ہے بولے تو، جس کے پاس مجھے کتا رکھنے کا۔ وقت آئے تو میں بولوں گی: دیکھ، بات تیرے جیسا پراجاتی کا، ایسا کی کرتا؟ بھائیاں بھائیاں بول کے رکھ لو، ایسا کائیں کوں تمہیں آنکھیں پیچھے کر لیتے؟ رکھ لو تو، اور نہیں رکھ لینگا؟ مجھے معلوم ہے، میرے دوستان بہت اچھے ہیں۔ دیکھو، چاہتا کیا بولنے کی ضرورت نہیں پڑتے؛ میں بولوں گی: دیکھ، دیکھو نہ، تو تجھے کیا کھلا لے، ایک چاکلیٹ لے۔ میرے دوستان کو رشوت دینے کی ضرورت نہیں پڑتے، لیکن رشوت دینے کے بولے تو، میں تو دوں گی۔ میں بولوں گی کہ ایسا سا کر لیتے، دنا کے واسطے، ہونا، مجھے رکھ لے بھائی۔ ایسا کی کر لیتا؛ میرا کتا ایسا بھی نہیں کہ کھا لیتا تجھے، بہت اچھا ہے۔ ایسا اسے رکھ لیں، کیا ہو جاتا؛ ہم کیا، کتے کیا، انسانہ کیا، ایک ہی سامنے؛ ایسے بھی سب دوستے کتے چھ رہتے، ایک دوسرے کے واسطے۔ ایسا بول لیں، بھائی رکھ لیں، بولو، سمجھ لیں۔